Ma moi eminakhe eh okema mue evea mue oke then ami enegemoi ikchi wor owa eh are moi yemoi emina ekhor arerirekhor thethen oke hakha rui salkah thaya maya dor oke ha ha gbori salkah nokwaareresi eminakhe omai ogereyor nokirah omai adoman okha via aredeh are ekhe amie ogevia ivio oke ora okhei kireminakhe emina nurarekeri ikpegoro oware then agare miene ya aki erador okho akha dor okho onor okho okha khei via igemuya aki he raredeh ekehe kiri ikpegoro ni yare resemare owa iyor eyor then echieyor ami ene riri eminakhe ekhor khe ewe ekhe echi ikachi ekhe eyor wor than emekhe zeh echi maruroriri echi like that erana ma reh echi and echi na na rori and ebu nayamah erana ekere neh ra re eri mie eminakhe echi because of maror roze ma prefer mareriri emimare eminare Na bio otie wi mire ure ure gbore <hesitation> okhe khare gborore or eh roze mara rirera emizoma gierakere mara riri emina khe ewe like that ewe eraria mai emimamo ha roze whora riri oke uyageyor nura rese ogba na ri nuraragere nor kharaghere rio ya ema ya emiromoya wo rari orofu foya senu erare riari emiromoya wo roze oya okhariri emina niro ara yonu ragbogba nara khe ewe waya waya meneyai whora rese minaniro whora gbogba niri norar rayere then eminakhe enemi erami nikeri nimage mage mo amor ma enieramo nike ra ni mi geh mageh more amorna amo eminakhe oya ma amoikhieya eradenewe na ekhadera evarede erekiri kpeghoro are mienekira ede eneriri wowa eh iroroyor eh iroroyor who egera di madu egariri eh eh gerade hakhahege rukpe Ukpe nor khwa ikhegerede ukhere keri ikpeghoror so uroro oyor then eminakhe ageremie onorkira egeh mem dene eni manu rar rirekhegbe cause ekhaderah nekhe ririrah egerareradeh nerekeri ikpeghoror nerarare yeru u were iroroyor era ura eweroya phie rerokhubu ufonoya otsa uki uki uki uki uki ufo onoya otsa uki okhatse ufw onoya otsa oki okhatse ufa onoya otsa uroro u're are riri urari emuriri niwa dekpo eh ukhakerenoya giererokhu iro mari retsor <noise>